دوه زره شلم کال زما لپاره یو له ننګونو او لاسته راوړنو څخه ډک کال و. سره له دې چې ما په دې کال کې د خپل خوږ ژوند یو کال عمر له لاسه ورکړ، خو بیا هم دا کال زما لپاره د ودې، تجربو او برکتونو یو مهم پړاو و. ما داسې تجربې او زده‌کړې ترلاسه کړې چې پخوا مې نه درلودې او الحمد لله، دا کال د سختیو تر څنګ له خیر او برکت څخه هم خالي نه و.